Mum wu nerh kunĩ mesuwe anerha nu bã ifɛn numɛn beln vang mba wurhu mba iwurhu uro ivangã ba ki mɛɛ ngge mĩ saki ngũ ibɛn ngã za yituwa mĩ zirh mɛn baki zɨ ifɛn numã mɛn ba tirhi mesa mum bai tirhi mesa mĩ ngũ ibɛn akarhãrhã mɛn sai ngʊ arherhe ra nerha mĩ nai rusa mbɔ dzam nyũwá binkuwa ki rusa mbɔ nĩ kɛki tsũwã nĩ korha bin ngu adɔka nũ bã ifɛm num saki gũ ibɛn akarhãrhã bin kawu ku saku korhe binkutsu mĩ mbaki zĩ mɔ bingãka se kasa ghɔng mĩ zĩ nĩ yirhuwe binhuwe binkutsu mba ki wumɔ mi saki. yirhu kum ivanyo ivangyɔ imer imer ba ifɛrh mum mba zɨ mi sivi ngũ imerha binkuwa nukpo ku saku tsu mĩ ngu ibẽn imesuweanerha nũ bã ifɛn num mɛn baki wu mɔ ikei abinakase mɛn saki mesa akarhãrhã na andoka birabɛ mi saki rhusa mbɔ arherhe mbo ba dzam inyũwã mbɔ mĩ mesu abina kase mɔ ha okei nĩ mĩ mesa ikei nĩ mesa yiha mĩ mesuwe abi kadɔsa mɔso mĩ gũ ibɛn karhãrhã na kɛrhɛ ha ngeya itsu mĩ gũ ibẽn si mbẽm mbo yese itserha rhu mum mã Bin kutsu asaka tsu mĩ dziu na rheru num karhãrhã na tsu mĩ kpo hwihwɛng abinaka se mĩ kĩsĩ hwɛng ngã tsu mĩ gũ ibɛn bɛn ivang sei ni mani nyãgũ bvurha mesa rhi ya ki kiyam nĩ risa abinakase se nũ tsuwa toma itsoi ri tser yɛrha nɛ nyeya tsu mĩ gũ iben nge num daka tsu atoma na daka tsurhu atsĩndĩa na abirbɛ kasi kpo akorhumbɔ mbɔ ngambɔ hwɛngnã na tomubo nĩ itserh daki zɛrhã abika dzur su arhɛrhɛ rhambɔ mbɔ si dzowuku mbɔ itserh yɛrhɛ mbɔ ka dzam mĩ tarwɛ ndzowe num itsoi yɛrɛ ngã nĩ dzam nĩtsi imesa yẽ mĩ kinĩ mesa anerha ru bã ifɛn ngã num atsu mɛn dakigh ĩgba she birabɛ ngambo kawu nũ itsoi ngã num adaka tsu mbɔ ba mɛn zãrhã rhɔngã nĩ mesuwe adɔka rhɔnga nũ bã ifɛnum binkwa mĩ kĩ bei toma mɔ birabɛ mbɔka dzowe mbɔ itse mbɔka dza mɛn itserha ngunã mbɔ asi bei mbɔ ĩtɔɔ mĩ shɔr hũ num ngã tsu mbɔ hwɛng ge imimesuwe arherhu kɛlɛha nga tsu mbɔ toma hwɛng ra rherhu num ngɔ ba si mesu ko uwɔ ngõ sĩ tomũ ngɔ ihwihwɛng imimesaa ngã tsu uwu akpo amesa ru ngɔ ngangɔ kpo umesa ru ngã numa tsu mɛn daki gũ nĩ zãrhã rɔng bina kase kei kasa tsu mbɔ <hesitation> imesa wɛlɛn ka saka tsu mɛn tĩ mborkumɛn abinakirakɛ kasiwe ke nu tindĩ mɛn mba zĩ mɛn mba mɛn nĩ mĩ hã nĩ zɛrkũ mẽ rɔngã num aĩ dzangã mɛn igha ngbashe